Ng gbọọ nyọ i kwẹji ihayi igwo noo yọ iọbu a. Ọda num chika ooya baabanya a, ng chika ooyọi gbọkọ lẹ ọwọicholẹyi kwu ayipẹ ọlum. Ka ee ke bee je oole mla oogwa gam. Num ke gee yọi lẹ egee mla eego ẹpa abọ. Ng ke i yọ i gbọkọ lẹ ọwọicho ẹga ne yọkee ke yọi lẹ ọtu ẹbọ ku unwalu duu noo ge yẹ lẹyi kwu uwa a, ku ondu koo lẹ ọọ kpowu gwu uwa ta. Ng ke i yọ i gbọkọ lẹ ọwọicho, lẹyi kwu ọda ẹhọ kum ku ọwọicho kook e ya ọọ gam, ku eko duu nẹ ọwọicho i ke bi uwa wa ọlẹ a, kan ka yọi, ọda ẹhọ a, kan ka yọi je lẹ uwa mla ikono kuwa. Ng ke i yọi gbọkọ lẹ ọwọicho Ọchẹ duu noo piyatọha mla ọtim ẹga uklọ a, ku ọda noo wẹ ẹgba ku ipu ọtu kuwa, ku ọwọicho koo lọọ ya lẹ uwa. Ng ke i yọi gbọkọ lẹ ọwọicho lẹyi kwu oyeyi ami abọhim, ku ọwọicho kook e lẹ ihayi tọ gam. Kan ke yọ kan ke yọi ta uwa abọ ku aya nẹ e chika oola, chẹẹ ng ke nyọi dọka nma ọlẹ amanya, ng ke yọi tẹhọ fu uwa. Ng ke i yọi gbọkọ lẹ ọwọicho lẹyi kwu oyeyi kuwa abọnu, oyeyi ku ọnya nu, oyeyi ku ayipẹ ọlunujaa kwu ẹga uklọ kunu kwu ọchẹ noo lẹ eyi kwu uklọ kunu. Ng ge yọi gbọkọ lẹ ọwọicho lẹ uwa ku ọda duu noo wẹ ẹgba ku ipọtu kuwa a, ku ọwọicho ko yọi ya ọọ lẹ uwa. Ng ke i yọi gbọkọ lẹ ọwọicho lẹ aukọizim kum duumma, aọmapum duuma noo ge le mla oogwa a Ku ọwọicho kook e je lẹ uwa. Ku o ke ya ọọ lẹ uwa chabachaba kee ke yọi gbẹla kwum kan ke le mla oogwa. Achẹ nẹ o ke ma noo i je gam ma, ng ke yọi gbọkọ lẹ ọwọicho lẹ uwa ku ọwọicho ko ke je lẹ uwa kee keg bẹla kwu um. Ng ge gbọkọ lẹ ọwọicho, ọda duu nẹ e lẹ abọ kwu ọọ a, ọdọma koo wẹ ije lẹ uwa. Koo wẹ imalanyi lẹ uwan. Ku ondu koo lẹ abọ ta ọda doodu ku ọkọ num gba kpẹẹm a, ku o ke le ya gam. Kee ke lẹ anu noo wẹ ọwọicho a ta ahinya.